Faabufu faabi kiya wiham suba kaga ndi damthu wi baa huma wt girmakt barit mobu gairmamakt math moyu sabada al kalsi to kago amarusa a damuwa do do do htdimma vardnarina saboda haka mun munata naya do bon kard na aurd lrtn nama shiyi ndi ma lrin nanau lailai nduma lrin nima yauwu duk hambo tlina camaka to shikanan yauwa ndumai dai aa faajii bahu faazaba nditiamba ndi fiiyahu a’a tlin ayaddimau kuma ayaddama ina wankwau to hamba zai jiira kaga mi mara mi maru con ma sadada ridu tard ina wi lokaci nakani dak hamba faadigou amtahu ridi hanba faa digou wt wt kamayakt mayu domin hamba zai jii ka, kaga ndi nayahm nayai nduma faa ndi nayau. Fatamma lyau kaga coonakt kaga ndi hada inani bahit subt katsikatsiri nandanon kaga ridi turmusrid adigike riduma rin ta coonakt aa faajii waki faajii waki aa ridiyam riduma wakt faajii wakt aa ridi turmushit adigika riduma lrin ta coonakt aa fajii waki faajii waki aa ridiyam riduma wonrwan kaga mi do bangarrnama ba baa nativan gaskiya mi mi mimar tlin da saikifaa dtma lrin ta coonaktna wt inniktn mo yu fiiya ktina ndi goro kawari faa bahu tiird baza gobu faa bahu fabt buiraya fiiyalu wuntust to skik conan faaka baya mir ka to ridi ra kafai ndu wuntust ridi mama miru yauwa ridi bettamaza irin faka kina goroka faa butia bt tiiraiya shikenan yauwo kuma ltina kulla shikenan wi kana yaka kawai ridi tiika riabt shiryana na buwai shikenan su antafai to gwar gwado homba mustna kiika do aurt irin nama.